Han na'an twa mibin a yɛrɛ we sin bani coza zia donk to hanzo doso mibini a zan oro uwiyɛri yamu a'o we se a zo su'a o zia bɛnɛ o talon na a ma a vɛra mu lera yirawe a zie a ji zo o bun a han cunu